एक शहर में आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कैसे कर सकते हैं। इको हम लोगों को आज समझ में है। भारतीय जनसंख्या और वाहन की अधिकता के कारण यातायात में समस्या रोज़ बढ़त जात है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन ना केवल हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनात है। बल्कि यो समय और पैसे की भी बचत करत है। समाज सबसे पहले हमें यो समझबू पर एक परिवहन को उपयोग। हमारे सायरन के लिए कितना अहम भूमिका निभाता है। यून न केवल ट्रैफिक जाम को कम कर देता है बल्कि प्रदूषण को भी कम करत है। उदाहरण के लिए आप बस मेट्रो ड्रम या ऑटो रिक्शा। जैसे सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जारी सकत। और सार्वजनिक परिवहन को उपयोग न केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा को सुगम बना वो है। बल्कि यो पूरे समाज के लिए जिम्मेदारी को खत्म होए हम जितना जिम्मेदार। हम अपने आप के लिए हैं उतना ही हमें सार्वजनिक परिवहन के लिए भी होने चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन को ही इस्तेमाल करना चाहिए।